Телескоп нуреро, ки аз объектҳои дур меояд, ҷамъ мекунад ва онро тавассути линзаҳо ё оинаҳо ба чашми мо равона мекунад. Ҳамин тавр, тасвири он чизе ки дар ҳақиқат хеле дур аст, калон ва равшан ба назар мерасад.